Kua eh mbae eh takarara niveladora jei supeva jaeko oyeporu ipuere vaera eh oyetio tape, ipuere vaera tape eh oipeano jokua peguarako kua mbae oyeporu ipuere vaera oyepea kavi tape